<noise> une ningavee kama pausiumbe ukahutire kumbombo syango! ndivombile, eidha ndiumile kusyamba ndisike <noise> jondisika ndikuvuka, <noise> ndikeka, ikundyandipendelela ukukivomba pala, <noise> ndyandipendelea sana ndilola kitivii, <noise> halafu, <noise> nukupulitsa inyimbo syadini. <noise> Amambo kakuta labda kulimipira siondiri sana, <noise> amambo gakuta kulimiziki sio sana, <noise> ila une amambo gangu ndyandipendelea ukuipulisisa inyimbo syadini <noise> amambo gakwaya, kundyandi pendelela. <noise> Baada ja apo nangipulisisye inyimbo syakwaya, kama nditokire <noise> kundiamunwa akabeaka kukona ndikeke, ndoivo. <noise>